<noise> Oxirgi yegan ovqatim palov edi. <hesitation> Guruchlari yumshoq pishgan, <hesitation> go'shti va sabziga boy tayyorlangandi va judayam mazali edi.